إيه، طبعا، الانتقال الفوري. أنا ما أحب أقرأ العقول. الانتقال الفوري لأنه يوفر وقت ومجهود، وقراءة العقول فيها خطورة. ما ودي أعرف شن-شنو الناس تفكر فيه طول الوقت. شو اللي في خاطرهم؟ شو اللي في بالهم؟ هذا ما يهمني، وما أصلا ما أبيه.